हरा रंग हरियाली के और उमंग के प्रतीक मानल जाला। हरा रंग के संतियों के प्रतीक मानल जाला। पेड़ पौधा, घास ए सब हरे रंग के होला। हरा रंग प्रकृति के रंग हवे। एक तरह से देखल जाए ते हरा रंग हम्मन के रोज मर्रा के जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखला। हरियाली से ही ऑक्सीजन बनेला और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए बहुत जरुरी होला। हरा नवजीवन के भी प्रतीक मानल जाला और अइसन मानल जाला कि जहाँ हरियाली होला ओह खुसालियो <noise> निवास करेला। हरा रंग के सोचले के बाद हम ओसे एह जुड़ाव महसूस करिला कि हममे <noise> ताजगी के अनुभव होला।